جربي تحطي لك روتين نوم ثابت، يعني تنامين ،وتقومين بنفس الوقت كل يوم، كمان حاولي تقللي من استخدام الأجهزة قبل النوم، يعني خلي غرفتك نومك مريحة، وإذا عندك سبب يجذبك للاستيقاظ مبكرًا <hesitation> مثل: ممارسة الرياظة، أو تناول فطور مميز راح يسهل لك عليك بالتدريج راح تتعودين.